ʻono nō wau i nā hau kalima. Eia kekahi mau ʻono kamaʻāina iaʻu. ʻo ka vinila ʻoe, ʻo ke kokoleka ʻoe, ʻo ka ʻōhelopapa ʻoe, ʻo ka <hesitation> uh green tea ʻoe, ʻo ka rocky road ʻoe, <hesitation> uh ka neapolitan, ka lilikoʻi, ka manakō, ke kuawa, ka pistachio <noise> nā mea like ʻole me kēlā.